<hesitation> > Voalohany aloha an, mijery aho raha misy biraon'ny polisy manodidididina. Rehefa tsisy an, miezaka manontany an'izay olona manodidina eo aho hoe aiza kay ity toerana ity. Raha mifandray moa ny resakay. Raha olona tsy fantatro ny fiteniny an, dia miezaka manoro amin'ny baiko moana an'azy eo aho hoe ahoana no mankany amin'ny toerana anankiray.